La cucina greca è assai canusciuta nni lu munnu pi lu gyros ca fannu. Lu gyros è un piattu di carni ca po èssiri di pollu, agneddu o vacca, accumpagnatu cu cipudda, pumadori, patati fritti, lattuca, tzatziki e un pani speciali chiamatu pita. La pita è un pani chiattu ca in Grecia si lu màncianu ammugghiànnulu nni li salsi o jinchènnulu cu li cundimenti di lu gyros.